Gwalen ya gouusalishago gara baragun sagal yedan boragan sagaldu goshibiyenso gabi gwalei shago go taraharago biyu tarhara taeahar ogo biya taraharalshago touraharo shimeso tar a haro dumo altarko baragan sagal a yebugan gorakam pala nando kandi yebugon goshubiyenka gabi alshago go taraha to kampala kurgum garanal anko nadodu ishago boli gali so laboan ashago labongo go tarahanrogo so barganso fogama kalapal gosoli na fara go pal gwalei shago ishaso go solidu ishago go solido ishako gari e sosolido meibugon kalal wala aittagan wata algadak wala altesekoo wala sagolgogan ala miligori dabukalkal taraba roso e gara a elshago labango e gara a dilerogoma sosai soli anko roko kala pal alshaso anko gwalenkoi shagodo gwalen gora gwalen yebargean gara bargom sagal so shubuyenso gorsi a wasi bargon səgən səgət anso sərogi yebugan ka yedeyo akoo abnaso basag kandi go ngudengo e koukal gara un altsekoso nocultseshago dalərogo e bəgəlso biya datarogo akoo gobolndo jishago florrogo e matehi matchi kalarogo gwalen gabolidu ishako ana bargosi ssaneyo dondaushago danda so doraja iftə barga so zibu, Banga go same go baraga ro bagal go baura ga go sane donda da ra ragodo ngalko utal baraga so zibu banga so sane enya saragi yenagon beraga ko yanagon ba rasarol shago akikab ako so sambego kandi so saligo a a labo onko a goshigo taurha rakor sokandi so talangobi ka go dalongo gondodi yaggimalendgan bomerolshago kandi go balidu ada lenko adoul no lengo do da gan a lenkou nolnenkoda megu e langdon goboli sane volkolshago sarogi go si sane roko go mando sanerokoshago sane roko kalonokal shago matehi matehi matchida yebagano bawago so sane do riyiro melshalo kodis gando mugkha ka sobigo torah aroko ka so mand ilogo kasa sidu kalapal laboargo e gara gwala nyo go hi marogo he kala roo go gwalenko yo go gwalenkoye e kagarma kalarogo natarogo kala pal eshago maidili gomdado woulda yebu do baraga go zibu ba boraga go zibu ba boraga go zibuyo eshago la baraga so soeso ye bugan bowsa so sane barago saneyoishayo anna gara kampah so kampalado a yebugan do borragoa ba ragan bagal nando kandi go shibiyenso gashidu adoul shago sərogh yebugun bawagaro sagaido goshishibi yeugo gasidu adalshaga sa rogi yebugan bararo sagaido goshibuyengo gosido adalshago ka gosi go taraharogo au sogo labutango gara dari dandaishago sarogi go soido gos koi kalkalda dandaishaso wadai shago gara kampalado wandaoso kam palado ade shago gasoli kandi goshigo tararokum ka gosiga baragaro kalkal, Boiye bugan saga iso ye sagan tsiso a dabu nole malshaga garra a adn kalkal sara yebagangi altaganso au gadaken sodu a daldabu adalshago bargado yebuga ngo shibuye nka gabi araharogoe emda golabuwangu e a edu kaa pal kago salo dandoishago goshibi yenkam gabi kab kandi bargarogo e tigiso barango e tigiso barango e sagalso adabu kalkal ama barga go zibu yo iyshagoso barga go saneishaso baragago someyo dan a bugan kandi yebugan kalaro shago barago sameso sigo gwalenko kala pal ku plet dan eishago sa rogigo kala paldo godugornda shaso sarogi gobi nasabu e wanyo mago shago sarogi yebugan babado a sara nkii base sarogi bargo go bane yo yebigan ushago kandigo bigo taraharoko so labanko so mandi oga kalaro soo mando og kalaro pal kubdu ushago dandeilshago ama baraga gozibyo gan grornso shakeso ba raga so same daishaso ba rason sagal baragan e ashago saroi yedo ganka so shibiyengo gati kandi go bo lanko aa gobi himarankoye yenashago e emda galiya he so salido damdaishago dabin amda du danda teko yohe adansa daushaso ama barago zibwyon shasobo bar ya zo zibuyoishago garalabarsa go sane baraga so zibuyoushago la baragu go saneso baraya so saneda gra blandunoso baraga go saneedushi agən baragaba e ani sagal ama baraga go zibuyo leinshnu eda ushangndan,